Ҳаёти инсон бениҳоят арзишманд аст. Ин арзиш на бо мол, на бо мансаб ва на бо дигар чизҳои моддӣ чен карда мешавад. Ҳар як инсон беназир аст, бо эҳсосот, орзуҳо ва қобилиятҳои худ. Арзиши ҳаёти инсон дар он аст, ки мо метавонем муҳаббат диҳем ва қабул кунем, орзу кунем, офариш намоем ва ба дигарон некӣ расонем.